mabiri finu mayi hare miniora be mwugwɛnu mabe ,ariyisa di adedɛn todin a sere mumwɛnu ehh sere bwiahozin, sere mugwɛnu ma besaa.